किण्वन प्रक्रिया जू च खाण पीणू चीजों थे प्राकृतिक वैक्टीरिया मदद से बदद दींदी। जनकि चीनी थै। शराब या एसिड मा बदल दींदी।